Ман шунидам, ки шумо нақша доред як сафарро якҷоя анҷом диҳед, ва мехостам пурсам, ки кай ва ба куҷо меравед? Ман мехоҳам дар бораи нақшаҳоятон бештар донам. Агар имкон бошад, ман ҳам мехоҳам ба шумо ҳамроҳ шавам ё дар ташкил кардани сафар кӯмак кунам. Лутфан ба ман хабар диҳед, ки чӣ гуна метавонам саҳмгузор бошам.